Famohanam-peo amina famohana feo io dia atô izy io an mbarakôa tsy mifamindra mifamindra vitagna zany fa zany fa samy mitana i vitagna ananjy mi.